Arakaraka raha ohatra hoe tena hoe mpitondra mitegno anle vahoaka entiny de sara le demôkrasy fa raha ohatra hoe mpitondra somary tià tià tegny zegny izy, de sy rarahiny avy na itaraina karakory aza ny vahoaka amin'ny fahantragna fa nenanjy fôna nenanjy.